Eewa, otshinamwenyo otshinankondo komanda hevi, tshina eenkondo ito dhi vulu, ondjamba, ondjamba kutya opukale pena omithitu dhafa peni, omiti dhafa peni, ondjamba ihahi nyengwa kutya, kapuna shi hatshi thikama mondjila hondjamba, ondjamba onankondo uuna tahi pindula omiti, ondjamba onankondo uuna haala okweenda ondjila haho huukilila itahi nyengwa kutya tatshi vulu kuhi kaleka nenge hihi thikamithe, mpono nee ondjamba onene nda mona, omo tshikunino tshiinamwenyo, shi hatu ithana etosha, motshikunino tshiinamwenyo mono onda monamo ondjamba onene tahi pundula omiti, ta tshuulike kutya esiku ndono onde haadha ha geya mutu, ndee nomiti dhono shi tadhi fundulwapo, itadhi fundulwa mekwatho lyeendjamba eenkwawo, oho ike tuu ti, otahi vulu kuundulapo omuti kutya gu kale guthiike peni tahi longitha omunkati, nge owatala nee ondjundo hondjamba ndo nene, ekilohalama dhaho otadhi vulu kwaadha omayovi gahamano, ondjundo hondjamba nuunene waho nolutu lwaho, olwelu ningitha lukale otshinamwenyo otshinankondo, tsho natango ohatshi longo iilonga iikumithi, ashike ohaku popiwa kutya ondjamba, inohi geyitha ike, shaashi sha wehi geyitha, nena ne naho otamu kashuulila kokule, itamu mumana esiku ndoo, so otshinamwenyo otshinankondo, ondjamba.